...lu pisci friscu friscu di jurnata ed iu pi chistu ti vegnu appressu pirchì mi porti a Mazzara a manciari lu cuscusu cu lu broru di pisci. Anzi già ti dicu chi quannu ci vai arrè dimmillu pirchì iu ci vogghiu veniri, comu fazzu a perdimi sti cugninturi speciali. Lu pisci friscu sulu 'n Sicilia l'avemu.